<hesitation> sô de mbô afaka magnampy zah hely anô fô? Zah io misy tany andienako meky tsy manjary hitondrasana amboa agny, sô de mbô afaka itagnanô malakilaky fô i amboa anah ty azafady ee? Mbô vonjeo ka.